Se aja yabe mopeti arete pe, sekiren aja teatro pe, maerapa? jokope se aja ayemo destresa seakañi bae wi ,apuka jaema baeti bae re semaendua jukurai ayu, ipora bi opera erei jaeko amoape yandebo piatiti bi jaeramo baeti aja ete.